Awawan a anda koɗume hado koh ɗume ngam toàtiiɗe ha do hunde ayiɗe a anda toh a andai. Taàyi a anda hunde toh anɗon awatai horema